أول شي بشوف الجوال، فاصل شحن ولا إيش فيه؟ و <hesitation> ولو فاصل شحن بحطه على الشاحن لو ما رضي يشحن بشوف الكهرب. <hesitation> لو شفت الكهرب وكل شي تمام، والجوال ما هو راضي يفتح، مضطر أوديه لمركز الصيانة، <hesitation> أشوف إيش كيف بيتعامل معاه؟